Сифр, ду, чор, шаш, ҳашт, даҳ, дувоздаҳ, чордаҳ, шонздаҳ, ҳаждаҳ, бист, бисту ду, бисту чор, бисту шаш, бисту ҳашт, сӣ, сиву ду, сиву чор, сиву шаш, сиву ҳашт, чил.